Ko'o pë tyobyëtë o ko'o pë oj pam pyadyë pues jue oy ko'o toy xëm xat'sëp axta t'suxk bi'i myë mëy kap në padakëp yamso'o në jedun pësëm ko'o bi'i jën pëkëbëp jet's myaj naxat's myaj kuxat'sëp y oy nadamch pë ko'o nadamch wyonxoxëp mapx nadamch padakëp y jet's myaj t'sip naxpë toy jedun.